Obwokuba no'yenda kuchumba echikopo kyamajaani, no'tunga essefuuliiya elikweera no'piima echikopo kiimu ne'kichweeka ekya maiizi, nogasensa musefuliiya, no na- no- notaburamu esaano eyamajaani no'bichumba byoona hamu kuhiikka bichamukiire nukwo bwokumaliira no'bihaho. Osobora amajaani gateeka omuchikopo, okattekamu sukaali bwokuba no chyetaaga, bwokuba otakuchetaaga, noywwerayo otti. <noise>